ناخذ كيس تاع مثلجات اللي يتباعو فال- <hesitation> متاجر والمساحات الكبرى هاذوكا، تاخذ كيس تزيدها <hesitation> ربع كاس حليب بارد، تركدو بالخلاط مليح مليح حتى لين يولي <hesitation> رغوة، بعديكا تحطو في حاجه وتحطو في <hesitation> الثلاجة <hesitation> من الفوق، في بيت الثلج، <hesitation> تبيتو ليله كامله بعديكا تنجم تستعملو مثلجات عادي.